Rus madaniyati judayam boshqacha madaniyat hisoblanadi. Ular haqida biladigan narsam bu ruslar judayam keng va egoist xalq hisoblanadi chunki ular boshqa millatdan borgan insonlarga yordam berishmaydi va muloqot qilishmaydi.